Gyi wye ta myi kwasi bwu gba bwuibwuin. Bwugba bwuibwui kwo pa n ho nu, kwoin la n-n hoi nu, ho nu ɓa myi ha ɓe ho nyi n bwu gba bwuibwui n nabohoi n ho ɓa zhni kafyi n kwo sanu n ho ɓaye hazhni ɓo n chei, ha sase shi hakwu mwui. Knyi ɓei nu n mii ɓa zhna, n nabayi ma ɓwa bwugba bwui bwui ya. Hoif ha sase shi kwo n ho pyiwa nu, kwo n hoi nyikwoi nu, n ha gye ɓo kwo kwa dna hodo, o ho nu n ha sase shi ha mwui kwo. Ha yi wo fya da kwo n najeyi, she fye dakwon najei, kwa ɓe fye kwaɓe kwa dwu fye ya, nnabayi fya gyabyen na saseyi. Oho nu nha ɓe n na dwokai nna-nna gbet u i n ho ɓa kwu kpe n ho pyiwa ɓo, fya sase ha ɓwa agbmada, omii ɓwugyi ho nu ye ha ɓe ho nyi n na gbmadayi. N ha uyi ɓon kwo ta ɓoho n na gbmadayi, kwo ɓa dna ho nna zhni gye. N twukwo tun n chenu bwugba bwuibwui gyiwye ta myi kwa si kwo ga hon, o-n bwi gba bwui bwui kwo zhni nya nu n kwo nyi n ho, n ho ɓo nubwo zhni, oho ɓoye kpe hazni kwonu, nnabayi n ho ɓa zna n ha sesei she ma ɓwa da nyi, okwu nu ɓa zhni ha ɓwa bwugba bwui, n ha laba ha sase n nazai. N ho ta ɓwa bwugba bwui bwui n ɓan, hon ta ɓwa kwugba fwu n ɓai, kwazhni ho ha ɓwusiya ɓo. N gyi wye da, kwo tasi kwoga hon, gyi wyein ɓa si kwo gahoge, nyasna nuna ɓo, nnyasna ɓo ho, gyiwye ɓa myi kwazhni kwoi da gaho, amma oho bwugba bwui bwui ha sase n ho pyiwa ha zhni, kwo lol n ho nu nha zhni bwugba bwui bwui nu, o ho bwugba bwuibwui oha zna kwo nyi, ha zhni ɓo nun kwo ɓa ga ho apma. Nnabayi oho bwugba, ho ɓwa bwugba bwui bwui nsu. N ha kwu ɓo zhni she ma ɓwa mii nyada n fwa nyi, hoi gyi nyagyi hoi ɓwanya <hesitation> hoi gba ɓo n ho ye, to hoin ha wo ho n n bwugba bwui bwui-i. Amma gyiwye kwasi kwo ga ho lai bwugba bwui bwui, gyiwye ta si kwo kwa ɓo ho-chein. N twutkwo tunn chenu, a so ya o-o ho nugnwudo, oho nugnwudo n ho uyi nsaho saho yi unya dwudwu, kpege ho n nugnwudo manai lolo, ho ɓa myi ha sasen ɓai, haɓwa bwugba bwui bwuin na ɓeye a ɓo ho n chei, ho ɓa myi fya zhin n najeyi fye masna, bwugba bwui bwui kwo ɓa ɓo da ho, ha ɓwa ɓo nkwo ɓa gaho abye gyi nsu. Ho ɓa pmi-i bwugba bwuibwui ɓo ɓo ho, n ha ɓei ɓwa, o ɓo n kwo ɓa ga ha pma, ho ɓwa gye hon bwugba bwui bwui-i, n ha zhni bwugba bwui bwui ɓo n bmya, hota ye ha dna ho nyi twukwo do n naza nutwai, ho ta ye holo ho sase n nazai n ɓa ɓo n nanya yin, n ha sase n nazai n ɓa ɓo n nanya yi, ho la ho nyi dna n nazhni gye, oho bwugba bwui bwui ho ta ɓwa kwon. Gyiwye ta ɓo hon kwoin zaho lo wo n gyi wyei lo amma wo to n bwugha bwui bwui lolon ho ta ɓwa bwugba-nbwugba bwui bwui lolon, twukwo twuge na, o wo a ɓo n won chei fyi n bwugaba nyi, amanai nu ton, aɓo n wo che pma wa zhni nyi, anukwoi nun saho sahoyi unya dwudwu. Domiyi ntun nchenu, bwugba bwui bwui da, gyiwyei da n kwonu kwo la bmashi. N hakwu-n ho dna n haza n-n ho dna n haza, fyei taza, hoi fyei dagbma, n nayi lafyiyai unya dwudwu, to o ho bwugba bwuibwui nu ɓwan nu n ɓai, n twukwo twuge ho na zai lolo, ho ɓa ɓwa bwugba bwuibwio dnan ɓa, sa n ha pmi ya lai fya lo. Pya taza ho fye masna, ha pmi ya lai ho wa goe za ye nwo nyi kai wo gnyi lo n wu chim. oha wo ho n bwugba bwui bwui-i, n ha pmi ya n zaye aba, ha woge gye woje gnyi lai fye ye zhi, fye ɓwa bwugba bwui bwui n naje, amma gyiwyei da kwo ho ɓo n kwoi, n ho to ɓomn bwugba bwui bwui-in hoto ɓo n bwugba bwui bwui hota wo ho leleyiya n nayin kwo n ho ɓo n gyiwyei azan ta ye gwu ho lon ai taza nhoi, abwu hosi to ho ta wo ho bwu gba bwui bwui-i n kwo a bwu hosi n ho ɓo n ɓoho dna n mi-i, hoi zhni ɓo nukwoi, aza ɓa bwu hosi n kwo. Amma h ho to ɓo n kwoin, hon ho nya gnjyi lo lai, ha wo ge a ɓwa ɓa nya ho si bwubwu lo nu, ho to nbwugba bwui bwui lolon, o ha gyiwye ma, ɓa ta ɓo ho n kwoin mange onya nu, mii la gwode.